Ñy fomba hañomaña, ñy fety tsy ampoize: -Mila hain-teña olo ho kendré nteñ'eñy ñy hoe, manao akory ñy fihetseham-pone. -Mila mifily daty no toera soa teña. -Mila mahay mifañaraky koa aminy ñ'olo handray anjara aminy ñy fety iñy. -Mila mahay mitaa ndresake fa tsy tea vola.